פִי אל-מַגְרִיב קַאין עַדָּה עֻטְלַאת וְטַנִיָּה לִי קַנְחְתַאפְלּוּ בִיהֶם כֻּל עָאם מִן בִּינְתְהֶם עֵיד אל-אִסְתִקְלַאל לִי הוּא פִי תְּמְנַעַש נוֹבֶמבּר וְהוּוַא יוֹם מְهِם בְּזַّاف חִית קִידְזַכּרְנָא בַּחֲרִיַה דְיַאל אל-בְּלָד, קַאין כַּדַלِكَ עֵיד אל-עַרַש פִי תְּלָאתִין יוּלְיוּז לִי הוּוַא בִּמְנַסַבַּה אֶל-אִחְתִפַּאל בַּמַלֵּيك וְאֶס-סִיַּادָה וּמַאנַנְסַאוּש עֵיד אל-עֻמָּאל פַּ وَاحְד מַאי לִי קַיְעַבֵּר עַל חֻקוּק הַעֻמָּאל וְתַדַּאמּُن דְיַאלְהוּם. הַאדּ עֻטְלַאת קַתְּגַמְע אֶנְנָאס וְקַתְעְטִי אֶל-פְּרְסָה בַּשּׁ נִרְתַּاحוּ וְנְקַדִּיוּ אֶל-וַקְת מַעַ אל-עַא'לַה וְאַל-אָסְדִקָא'.